Eh mi ɓuri yidugo mi wata kare ɗum tedday ɓo kare perpetele ngam hami leddi amin do naange masin gammai awatata kare teddu ɗum.